मेकशिंग को एक असो देश चे वो भी अमेरिका का पास में चे। <hesitation> भाई और वहाँ भी हत्यार बहुत बड़ा बड़ा बना जो जहाई ने ये बना नेले कावटार ना। ये ने सब अपने वहाँ से लिना ना और वो भी एक संपन्न देश चे। क्योंकि जो देश हत्यार बनाओगा क हत्यार खरिदनोज़ पड़ागा। क्योंकि आदुनिक जमाना को टाइम चेवर हर देश का हत्यारित चेजेद युद्ध का अगर करनो है। नी युद्ध इस्तर पर ता हत्यारित खरिदना <hesitation> एक अलाव काही काम नहीं है। कोई नहीं व्यादा कर नहीं चीज बने कि लेव खरिदो। क्योंकि दुसरों देश भी खरिदो अपन नहीं खरिदो दोकास पर अपन पीछे रह जाओ एक अलाव अपन नहीं हत्यार खरिदनो।